Einn gani, euuh soronŋa soron ndorono, sékeu notable ni gnana khirssé nkara nŋa digamé ngana gni kignéné khirssé nŋa anagni notable ni, sér béni ga fon nkaronŋa iséfé téy. igana kori agana kigné, agana diofé khirssé ŋa, kén nŋwakhati, éin euuh aya ndéssidéné souwa ana gna, tonŋou ou ana gna garé mé an tonŋono kégna nokhonŋa, kén ŋwakhati doréyé nŋéy, euuh wala. O biré mokhoni ŋa wathia, kom khalssi ngobo. khayeu khalssi ŋassoussou makha, éuh soronŋa téréné iyeuuh dioula khou ndébérni iya ehhhh fofo foyimakha, nabourou ŋimakha iy kani ntagana kom, fankama ké mokhonŋa, kégnan nthiigui bon ogaro yakhé ro méya, ahh bon kéta ogoro yakhé ro mé ya angana fo gna sérbé, sémbé gue guémegnéyi, wa wathia atélé wou fankamani gna, ana ndémi nokhou tana, nokhou bé éuuuh iga simana nanti, arayan nkata, éeuuu kégnada, kégnan nthigui. wathia ogado yakhe ro mé, khalssi ké banane ndé nthigui, ogaro yakhe ro mé ya. Yo koundou gnani, bon euuh kharan nda nké lénki, nokhou ni gnogoniyéyi, iga soro ndorono iga kana soronŋa. Bon khirssé ni khirssé gna, euuuhh léminé ni léminé gna, yogoniy yaounou, yogoni nte yagounou, épi lémounou nga sagué, mokhon ndambé kébé ya iga mini, iga euuhh <hesitation> fuméné, alors euh kénŋa a mokho nkhoté gnani lémounou kou makhaintakha khirssé dorono kén nkama euuh bon kénŋa ah aya ranthigui lémounou ngari yakhé ro khirssou ŋa, wala. Gani nkharanŋé ndo lénki kharanŋé nte bana, lénki kharanŋé ŋa euuhh lémounou dio diope é ké lémounou ngana gni léminakhounŋa iy mouli na ndaga lécolouŋa, iy mouli na ndaga khara bon, igana khoto folamané iguér fotou ééh sourtou léminé nké tara léma gnanéy, léminé ndo tara léma gna, an taraléma ngana magna ta an lémé nta gnana, léminé ado kébé ga téréné domé ah wala donc ga okou hakhati ŋa ogni télé khara ma bakéli ya, éuuuh bakéli do o débé nakhanŋa yéré ay taŋana ma kilométre ni ségui, donc ogni térénéya euuh koto béni kom alkhadi ndo. Euuuh sibiti ndo alkhadinŋa oga nte té oganta télé euuh kou féy khara, orino débégnaya ona yigué ona fogou, ona dagadonc éuuuh wathia lé féyé khara lékhé nŋo débou gniméya lémounou ntakha kharanŋa sourtou yougou kou, bon yakharou kou kou iye télé khara, yakharou nga télé khara sépp, pé ké sarano gna fotini kénŋa yigou kou ganti télé khara, wala sarano gna fotini pésskeu immigration ké soron nthioussou le fofossou léminé sou ga yéré makhanbané guéni ma yigo guéni ko dal, antakha télé lécolé ŋa passkeu iyeuu méré rékhé ntéy, yakharé ranta yigo marana wala. Léminé agana tara lémbouré nkita agantakha linki télé lécole ŋa bon sa yakharé ranta danŋa, fabé gnan nkata danŋa fabé nkén nkha téré adaga fo mouriya wala je crois que. Wey lénki téréndé ado gani ntéréndé inta bana, nké fay mpaga tangnéré do sino gnéri ya, okou guégni télé, nké ga télé euuh téréndé ŋa, nga télé fo mouri, kén ndi ma ne sino tamou do ségouwa, ahh donc pourta khirssé mégnin nkané, kha ndi kawou, a aandi mbiyé nkhayi ngue de nga kate télé, franthiya, ngoligna, wala ndaga fana ndaga fila ndaga sika, ndaga plusieurs fois kén hakhati guébé. Bon, euuh kén ndo wathia inta bana, inta bana passkeu lémounou nŋa iyakhénŋoya oga rini <hesitation> golé nti makha dal golé gante i makha, iy simana nanti euuuhh kou bé fo fana kou ga daga mokhobé ikha assoussou nan nkhaw télé koundou gna iga golignana ifay akha dononŋa ado yéré intakha bana. Eeeuuh wathia, gani, alay télé anga golé kita, diowoyé makha, khar méthié ganta makha alay golé kita anga golignanŋa ando fo ga rini an mpaba nkanŋa. Mé euuh wathia angana khar daga pour na khar kayti kita, éuuh nan gnilé rini na giligna na gnilé kata mpabankaŋa a khoté gnani mokhe siri, donc, lémounou kounte kén ntou, iyakhé ni ya ta kou béni ga daga iga ri, iga golou ndébérni, ikha soukhé iye mouli ina ndaga ina mé débéri, akha déguéyé kéya khoténi, siri nthiri, nké yimé faga takhounou yéré, mpaga tangnéré sougue ne kén nko ta fananŋa, nga télé ndaga fouré gna, mé koun mpourou do wathia fourou nta bana, gani mpourou ŋa foura khore khoro gnanéy ira ga débé ké mouma nŋwoutou, idaga télé, one bito gnéri ya gnana kilé ŋa, bito toumi gnéroundiŋa ana diofé, euuhh ona diofé ti marseille. Bon mé la <hesitation> ké hakhati wathia ésskou foura lémou gnan ntélé nonŋa, son nké tangui foourou do fourou esspré, iga moule ina soro kour dénini, bo inta dioféné diomounŋa iy tampini inda diofé kha inte fo kita, igue igamouli iga kébé kita, iy yogo guébé ye kale kilénŋa, alors euuh om dor féyé onta <hesitation> golé golé yané a ga magna.